aha ɲu ɔnni be bɛ sin mɛ man mɛ bayiro hi ɛsi mu mu ɲu hiase amɛ beza un da ma we beza be'o be nɛ eee trante segɔnde un da ma ji bun we trante segɔnde vuware muti muuti